nyt on seitsemästoista päivä heinäkuuta tuhatyhdeksänsataakuuskiymmentäkolme minä olen Noormarkun pitäjän Lassilan kylässä haastattelen Juho Kustaa Seppälää aikaisemmalta nimeltään Seppä joka on syntynyt ensimmäisenä päivänä toukokuuta tuhatkahdeksansataaseitsemänkymmentäseitsemän Noormarkussa Lassilan kylässä ja hän on ikänsä täällä kylässä asunut lukuunottamatta kahta Amerikan matkaa Kummallakin hän viipyi kaksi vuotta

onkos tämä teidän synnynpaikkanne sitten tämä
ei minun on tuolla tästä kilometri sivulla päin se on tuossa kirkon tuolla puolen minun syntymäpaikkani se on jossa on kai tuon nyt ja tiedätte tuon Ilmari Uusi-Anttilan se on sillä tontilla
kyllä minä sen nimen olen kuullut
juu juu se on sillä tontilla juuri minä olen syntynyt ja kasvanut
minkäslainen paikka se oli
se oli semmoinen vähäinen torppa semmoinen että silloin oli torpat kysymyksessä ei silloin ollut itsenäiset että uurastettiin siinä sitten hiukan noin että saatiin vuosituloa ja toinen puoli saatiin hankkia muualta elämiseen
minkäs talon torppia se oli
Edvard Anttilan se oli - tai Jussi Antila sen paikan nimi silloin oli se on nyt Ali-Anttila ja se on nyt Lempi Anttila Ala-Anttila
montako päivää oli taksvärkkiä
ei ei kolme päivää rukiin leikkuussa ja kaksi päivää - talvella hevosen kanssa se oli taksvärkki mutta että se oli kaksikymmentä markkaa rahaa rahavero
kyllä siinä oli veroa
juu
oliko vanhemmillanne paljon lapsia
yhdeksän meitä oli
olitteko te vanhempia vai nuorempia
keskeltä
oliko poikia ja tyttäriä
- ei poikia yksi oli poika ja kaikki tyttäriä meitä oli kaksi veljestä vain

no ei teillä sitten kotoa riittänytkään leipää joka pojalle
ei puolen vuotta kesti sillä lailla oli peltoja niin vähän
no mitäs kaikkea te hommasitte sitten
täytyi talvella käydä sitten kun minäkin mieheksi tulin niin metsätöissä vain ei muu auttanut ja sitten suvella uitoissa ja ihmisillä töissä sitten ei se - ei se pieni huusholli niin ei se aina väkeä tarvinnut sieltä kävi isä sitten ja aina ansiotöissä niin kauan kun se pystyi mutta se tuli vähän nuoren puoleisena sillä lailla kykenemättömäksi että ei se enää sitten pystynyt oikein raskaita töitä tekemään

no kuinka kaukana olette käynyt ajossa
jaa hevosella ei Noormarkussa olen pidemmällä ollut en edempänä juu se on tässä ympäristöllä vain häärätty tässä oli jo hyvät metsät ja - ja joki että kuljetettiin pois ne vietiin mereen ne tukit tästä
eihän tämä Kokemäenjokeen laske tässä vai laskeeko
joo jaa kuinka
laskeekos tämä joki Kokemäenjokeen laskeeko tämä - tämä joki siihen
jaa mereen
Kokemäenjokeen laskeeko
ei tämä menee Ahlaisiin tämä menee ison matkaa sitten tänne pohjoiseen päin Kokemäenjoen suusta tämä tulee Kuninkaanlähteessä tämä joka alkaa
Kankaanpäästä onkos noin
juu
olettekos käynyt siellä Kuninkaanlähteellä
jaa Kuninkaanlähte- en vaikka ei ka tästä oikein pitkä matka ole mutta en minä ole sinne päin ja joutunut kulkemaan ja edempänäkin olen kulkenut kylässä siellä mutta en ole joutunut sitä tietä kulkemaan

no monenmoista te olette kerinnyt hommaamaan
kyllä minä olen tehnyt saa sanoa että vähän joka sorttia mutta en ole mestari minkään
jos aloitettaisiin vaikka niistä uitoista että
juu minä olen siinäkin ollut vaikka
mihinkäs aikaan keväällä ne alkaa
ne alkaa - sen jälkeen kuinka suvi - kevät tulee että lähtee jäät pois se on toisena vuonna paria kolmea viikkoa ennen kuin toisina vuosina tuossa se alkaa siinä huhtikuun toukokuun jamassa tavallisesti oikein täällä tällä paikalla ja joka paikassa melkein ison matkaa juu siinä uitossa minä olen ollutkin melkein joka ikinen suvi vähän aikaa mutta en minä ole sitten enää kun ne on tässä sivuitse mennyt niin en minä sitten enää ole tuolla edempänä oikein olin minä Ahlaisissa sentään jokusena vuotena ja kävin
se on mukavaa kun pitäjässä on semmoinen työmaa aina ollut
joo niin on se on vaihtelevaa juu ja eikä niissä - oikein saanut niissä sai oikein sillä lailla tavallinen mies niin sai hyvän palkankin juu se oli silloin päiväpalkka ja ja - päiväsaikaan kuusitoista tuntia oli pienempi lyhkäisempi päivä ja sitten väliin oli sillä lailla että ei ollut paljon muuta yösydäntä kun kolme neljä tuntia ja se oli vain päivä se päivä kun päivä
olitteko venemiehenä vai rannalla
joka sortissa mitä tarvitsee
se on vähän vaarallista hommaa kanssa
on kai sen tietää että se on vaaralista hommaa minä olin veneellä laskin kaikki kosketkin mitä tässä oli näillä paikalla muut kuin tästä Noormarkun yläpuolella siinä on kaksi semmoista koskea että en minä ole laskenut eikä niitä ole laskenut paljon kukaan ikänään mutta nyt ne laskee kyllä ei niissä ole ei niitä ole lainkaan kosket on viety pois se on nyt suvanto

siinä hommassa täytyy osata uida
juu jos putosi veteen niin oli pakko
olitteko koskaan missään vaarallisessa
en en ole ollut minä olen ollut sen verran jaloistani notkea että en minä tuolla lailla seonnut tukkien päälläkään kun minä karannut olen niin en minä ole siinäkään pudonnut veteen paljoa se kysyy vähän taitoa
osasitteko laskea tukilla
en minä ole en minä ole laskenut tukeilla mutta kyllä minä niiden kanssa kulkenut olen tuolla yli joenkin mennyt tukilla mutta en minä yhdellä tukkia ole kulkenut lainkaan mutta kun kaksi on ollut niin sitten minä olen mennyt vaikka mihin
sattuiko teidän aikananne että joku hukkui
kyllä niitä on hukkunut paljonkin minun aikanani mutta en minä tiedä onko noin varsinaisessa tukkityössä minun mielestäni ole oikein hukkunut kuin yksi mies tuolla Ahlaisissa joskus ennen - oikein meinaan hukkunut on kauheasti tähän näihin vesistöihin mutta ei ei tykkityön aikana tai vaikka tykkityön aikanakin mutta kun ne on ollut itse että ei ole mitään seis ollut niin on mennyt itse seilailemaan ja siellä pulpahtanut
kuinkas siellä Ahlaisissa se mies hukkui sitten
se on juuri se - mies se meni sillä lailla että ne meni oli semmoinen suuri paha koski ja siihen oli jäänyt pari kolme tukkia siihen siihen kiven taa ja laskettiin paatilla varppi - varpilla paatti tuota noin ja ne miehet oli siellä paatissa ja tuota noin jollakin sortilla ne se paatti kaatui perästäkin ja ne miehet molemmat koskeen niin sillä lailla se meni ja toinen saatiin hengissä pelastettua pois jo viimeisessä silmänräpäyksessä mutta - toista ei löydetty ennen kuin sitten kun nousi itse veden päälle siinä oli paha koski silloin mutta sitä en tiedä että millä sortilla se oli se tuota noin se - paatti kaatui että taikka millä lailla he sitten pois plumpahti kai se löi paatin täyteen vettä niin en minä sitä nyt enää muista vaikka on
olitteko itse näkemässä
en minä kun minä olin maalla ei niitä ollut yhtään muuta kuin ne kaksi miestä jotka itsensä kasteli sitten enkä minä ollut sitä paattiakaan hoitamassa sillä varpilla minä olin vain muuten

ettekö koskaan pudonnut veteen sitten
putosin kyllä mutta ei ei minulla ollut ei minulla ollut siellä hätää vaikka minä väliin putosinkin silloin kun minä opettelin yhdellä tukilla kulkemaan ylitse joen niin minä olin silloin vielä hyvin nuori niin tuota minä putosin melkein - monta kertaa päivässä siellä mutta se että kun ei minulla ollut vaatteita päälläni muuta kuin alusvaatteet niin en minä sitten siinä viipynyt kun minä olin rannalla ja äkkiä taas yrittämään toisen kerran että eikö pysy minä olin tuossa siinä - seitsemäntoista ikäinen minä uskoisin siihen aikaan kun minä semmoisia rupesin yrittelemään mutta minä näin että minä olen huono yhdellä tukilla kulkemaan niin minä lakkasin koko hommasta ja kun minä rupesin hiukan pääsemään siellä menemään sillä lailla että kun seiso tukin päällä ja keksillään meloi sitten että se meni eteenpäin niin kun ne näki että se pääsee hyvin niin sanottiin katsokaas tuolla on suuria lintuja menee juuri tuosta ja kun sitten katsoi niin silloin niin silloin plumpahti kun meni ajatukset muualle
oli semmoisia koirankurisia joukossa
niin niin niin kai ja niitä oli aina minä niin kuin muutkin en minä sitä saa sanoa

no kuinkas semmoista valvomista kesti
no sitä joskus päivällä sai sillä lailla hiukan sitten tunnin ja puolen tuntia nukahtaa niin se meni sillä lailla se valvominen ja kun ei sitä joka vuorokausi niin väliin saatiin nukkua joku tunti aina joka vuorokautta päälle niin se meni sentään ja kun ne oli miehet semmoisia paljon oli että tuota noin kohta kun ne ne kesken syöden niin ne jo kaatui ja nukkui siihen no ei ihminen paljon tarvitse nukkua kun se pärjää minusta oli se kaukana minä en hankkinut saada unta lainkaan koskaan oli semmoisiakin tapauksia minun aikanani että mies nukkui kun tuolla lailla järven ylitse mentiin ponttoolla niin ja - suuri tukkilautta perässä kun sillä lailla ankkurilla väännettiin sitä niin se sillä lailla tahtoi nukkua siinä sitten kun se kierrettiin semmoista karusellia ympäri kun painettiin kun se kiersi se varppi semmoisen - suuren kehän päällä että se ankkuri oli tuonne heitetty kauaksi sitten ponttoosta ja kierrettiin se varppi sen päälle ja joku häijynkurinen sitten otti yhden miehen kun se oli aina putosi sen kanki kädestä niin että loiskahti ja sekoitti sekosi toisten jalkoihin niin joku mies sanoi sillä lailla että hän taluttaa tuon miehen järveen että se virkoaa että ei se parane mistään ja ja tuota noin ei kukaan puhunut siihen sitten yhtään mitään mutta se sanoi että jos vain puhutte jostakin että kukas sen työn tekee niin tuota noin niin sen saatte nähdä sitten mitä siitä seuraa se oli paha mies tuolla lailla käyttämään puukkoakin että se oli hyvin raaka mies ja se irrotti sen kangen hiljaa ja piti sitä kankea ylhäällä ja lähti kiertämään tuolla lailla noin taluttamalla ja mies käveli niin kauniisti järveen että molskahti mutta pois se otettiin kohta ei sitä ei sitä sinne jätetty mutta sitten joka ainoa rupesi tai ei nyt kaikki mutta jokuset sanoi että mitä sinä nyt mies hulluttelet kun sinä nyt kävelet järveen että mikä sinun on mikä sinuun tuli no ei hän uskoisi ja niin että hän käveli niin joo semmoisia siellä tehtiin sitten ja jokusille
no mitäs semmoisille ensikertalaisille tehtiin jotka oli ensimmäistä kevättä
no en tiedä se oli sillä lailla että tuota noin ei niille tehty paljon mitään evervaltaa minun - siinä niissä sakeissa kumminkaan kun minä olin ja minä olin kyllä sitä vastaan aina minä sanoin että ei saa tehdä mitään että antakaahan olla kyllä ne väliin pantiin sillä lailla ankkurin - nokkaakin hiomaan kivellä teräväksi että oikein mutta ei se - mitään rasittanut sitten se oli kuivalla maalla niin ensikertalaisten kun ei ne itse tietänyt mutta niitä joita oli hiukan jo neuvottu ja ja juteltu niille niin ne tiesi väistää semmoiset kohdatkin jo kyllä se mukavaa hommaa oli se uittohomma en minä suinkaan sitten siihen kyllästynyt koskaan
sattuiko siellä pahoja tappeluita koskaan
ei ei koskaan minä niissä sakeissa kumminkaan kun minä olin ei ei pyhänä eikä koskaan vaikka tuolla lailla vieraaseen kyläänkin mentiin niin ei siellä ruvettu mitään riihitsemään eikä eikä tässä kylässäkään vaikka tästä monta puulaakia kulki niin ei ne rauhallisesti ne oli täällä täällä oli väliin toistakymmentä puulaakia ajoi - lävitse

joskus sattui semmoisia pahoja ruuhkiakin tulemaan
kyllä niitä tuli sitten ja ne olikin oikein pahoja kun oikein paha koski oli
kuinkas semmoinen laukaistaan kertokaas tarkkaan
ei yhtään mitään muuta kun täytyi se oli se ei sitä voi selittää lainkaan että millä lailla kunkin ruuhkan laukaisisi jos se otti sattui ottamaan yhteen kivestä ruveta kokoamaan ruuhkaa niin niin tuota noin se se tuota noin oli sillä lailla että melkein noukittava ruveta päältä hajottamaan sitä yksitellen semmoista mutta kun oli sillä lailla että jos sattui mennä olla niin pitkä puu että meni tuolla lailla poikittain niin kuin koskessa ja että se siihen sitten ruuhkasi niin sitten lyötiin se jos ei pois saatu sitä poikki niin se pantiin kirveellä poikki sitten se meni osittain sitten kun tuota sieltä kuivui sitten vesi se ruuhka kuivasi veden alipuolelta että ei siihen mennytkään ennen kuin nousi vesi ylös niin paljon että se lähti painamaan sitten se vei koko krossin sitten että kohahti mutta ei sinne uskaltanut päälle kukaan mennä silloin oltiin niin varovaisia että että sanottiin että nyt se pian mulkkaa
no kuinkas sitä yhtä tukkia uskalsi mennä kirveen kanssa katkaisemaan
maalta kun oli sillä lailla että - oho ei mennyt pitkälle maalle että siinä kun se ryskähti niin kerkisi karkaamaan pois ennen kuin se lähti liikkeille juu
siinä oli äkkiä toimittava
juu siinä oli kyllä sitten ei eikä siihen joka mies uskaltanut mennäkään sitten hakkaamaankaan poikki sitten täytyi olla vähän loppinen en minä kyllä ollut koskaan hakkaamassa ei minun sitä sovi sanoa

Täytyikös niitä ruuhkia koskaan ampua
ei siihen aikaan käytetty sitä peliä lainkaan

mutta kun väliin kävi sillä lailla että saatiin parikin vuorokautta yhtä ruuhkaa repiä auki ennen kuin saatiin täytyi kerkisi hyvinkin paha - kun oli kuinka oli pitkä matka päästinpuomille että kerkisi sillä välillä olemaan kauheasti tukkeja niin siinä siinä se sitten teki ne oli se on ne oli semmoisia sitten että täytyi yksinä tukkeina nyppiä pois että sai sillä lailla suoltamalla sinne ensisti avannon mutta se vei aikaa ja sillä lailla sitten tuossakin yhden kerran käytettiin -- joku sillankorva se oli että koetettiin sitä siltaa suojella että ei se olisi millään tapauksessa mennyt niin joku meni ja pisti varpin tukin päähän ja toiset veti sen - maalta sillä varpilla pois sillä lailla ja vähennettiin sitten kyllä tuo siltakin tuosta nyt on mennyt minun aikani pari kertaa tukit vienyt tuonne alas sen joutui puulaaki maksamaan
se on aika ryminää kun semmoinen ruuhka laukeaa
kyllä kyllä se meinasi ja sitten oli tuota toinen silta tuossa vielä vaarissa mutta tuota noin se oli se oli hiukan paremmin tukeilla kiinni tai sillä lailla tukittu että ei se tehnyt siihen sitten enää läjää kyllä sitä hauska katsella oli kun se liikkeelle lähti siellä oli tukit pystyssä ja ne mulkkeli sitten niin kuin tulitikut siihen

joskus oli sentään vähän hiljaisempaakin aikaa
kyllä
sai nukkua pitempään ja
mm kyllä väliin sai monta kertaa olla oikein monta aikaa että ei tarvinnut työtä tehdä yhtään mitään kuin katsella kun tukit meni niin oli kyllä siellä semmoisia kelvejäkin päiviä oli sitten paljon ja tuolla lailla kun järvellä kun kuljetettiin niitä lauttoja ylitse niin tuota noin siellä sai väliin kaksi viikkoakin maata järven syrjässä miehet ennen kuin eikä yhtään kuljettu noin kun rookasi käydä sopiva tuuli ei siellä tuulella menty lainkaan niin kuin tuossa Karhijärvessäkin se on suuri järvi se on viisitoista kilometriä pitkä ja kymmenen kilometriä leveä niin siellä ei mennä silloin tuulella hyvin sen ylitse lähdetä menemään
no mitäs semmoisina hiljaisina aikoina sitten hommattiin muuta kuin maattiin
ei yhtään mutta kun oltiin vain odotettiin tuulen tyvenemistä se se oli aina asiaa
mutta kai siellä jotakin hommattiin
maksettiin palkka täydellinen joka ikinen päivä se oli päiväpalkka ei silloin ollut tuntipalkkaa
toiset pelasi sitten korttia siellä ja
niin just niin ja mentiin sivullekin päin kyllä vaikka minkä sai mennä mutta sitten kun kyllä nyt - joka paikassa se tuuli kävi niin tiesi että koska tuuli rupeaa tyvenemään niin sitten paikalleen

ei täällä kyllä tällä järvellä niin sattunut sillä lailla että kyllä se väliin sen toppasi sillä lailla vuorokaudeksi että ei päässyt menemään täytyi olla paikallaan se päästiin jonkun saaren syrjään vain suojaan niin siinä täytyi olla sitten niin kauan kun tuuli lakkasi
niissä tukkipaateissahan on semmoinen - kelavehje siinä
juu niissä oli että semmoisia ja niitä oli oikein muita soutupaatteja niitä oli molempia kelapaatteja ja ja soutupaatteja
sanottiinko sitä kelapaatiksi
juu sitä sanottiin kelapaatiksi jota väännettiin vietiin ankkuri tuonne ison matkaa ja sitten minkä niin pitkälle kuin varppi piisasi ja sitten ruvettiin vääntämään sitä siihen kelan päälle neljä miestä väänsi sitten jos kovin raskas oli mutta jos ei kovin raskas ollut niin ei sitä tarvinnut olla kuin parikin miestä
täytyi olla luja paatti
no oli ne uusia paatteja ne oli kyllä ja ne oli hyväksi raudoitettu ne kelapaatit ettekö te ole niitä joutunut näkemään
kyllä minä juuri nähnyt olen mutta en ole tarkemmin katsonut
jaaha
se oli varmaan semmoista reipasta hommaa se
juu se oli kyllä hyvää - mahtaisiko kello olla paljon näyttäkääs
saitte vähän silmähoitoa välillä vai
juu minä olen ollut toista vuotta aikaa jo vallan tämmöisessä pelissä että täytyy tuntimäärällä voidella silmiäni ja siinä viiden aikaan ehtoosti on voiteleminen se on aika rasitus
mikäs silmiänne vaivaa
huono näkö minä hankki mennä - tulla sokeaksi ei mikään muu itsellään
ja lääkäri on määrännyt tuommoisia tippoja
joo ja minä olin sairaalassa sitten oliko se kuusi vai seitsemän vuorokautta kun minä siellä olin ja sitten se määräsi ne sitten ne on kolmea eri sorttia tippoja vielä
onko ne tipat auttanut
auttaa juu ei kai niitä ole jos sanoi sillä lailla kun minä lähdin että muistatte että ei nämä lääkkeet lopu huushollista että ne täytyy aina käyttää ne on aika tyyriitä kun tuommoinen pieni pullo mikä tuolla likalla äsken oli niin tuommoinen niin se maksaa tällä kertaa niin kymmenen markkaa ja se kestää kolme viikkoa se lääke
mutta kyllä sitä terveytensä eteen maksaa mitä vain
kyllä kyllä minä sanoin että - kyllä minä siihen niin kauan kun vain pystyn niin kyllä laitan ja sitten minulta kiellettiin sauna että ei saa mennä vihtomaan eikä kahvia juoda sanoi että jos kahvia kovin mieli tekee niin saatte juoda mutta vain laihaa ja - aina puhtaaseen veteen keittää että ei minkään sakkoja saa käyttää ja minä olen tehnyt niin kuin käsketty on
te näytte tekevän vihtoja tuossa
juu jaa mitä
teette vihtoja tuossa toisessa huoneessa
juu niin olen minä olen tehnyt niitä aikani kuluksi
omaan käyttöön vai myytäväksi
en en kumpaankaan minä annan ilman minulle tuli minä loukkasin jalkani menneenä talvena niin pahasti että en minä hankkinut päästä kävelemään ja sitten minulle tuotiin keppi ja ja tuota noin ja eikä siitä' otettu mitään vaikka minä olisin maksanut sen mielelläni mutta ei ei otettu mitään ja minä ajattelin että minä teen sille nyt kymmenen paria vihtoja sitten siitä palkkaa hän joutuu ne kaikki ostamaan minä olen sitten - mennyt tuonne metsään kun ei niitä tarvitse hakea pitkältä eikä tarvitse kaataa puuta niitä saa vain maasta ottaa niitä käsin katkoilla

tuo Koskisen Maiju sanoi että te olette kovasti vielä kylällä kävellyt
jaa kuinka
Koskisen Maiju sanoi että te olette vielä käynyt kylällä kovasti
juu minä joka päivä minä kuljen kylässä pienen - pienen matkaa ei tässä kerkeä pitkälle menemään kun täytyy noiden lääkkeiden tähden olla kotona muuta kuin sitten kun ottaa potut plakkariin olitteko te siellä jo Koskisella jaa se on vähän muistamaton se emäntä
se on niin vanha jo
mm on se minua neljättä vuotta vanhempi että minä siellä olen sen kanssa jutellut niin se puhuu häthätää useamman kerran yhden asian se ei muistakaan enää että minulla on se taas ollut säilynyt aika hyvänä se muisto

no te näette lukea sentään vielä
juu näen kyllä mutta minulla on kovasti huonot lasit tällä kertaa ja täytyy niin tihrutella että ei lääkäri -- muuten hyvät lasit mutta kun ne on - tuota tahriintunut tämä näköpiste tästä tullut ja sillä lailla hinkkaantunut niin että sen tekee sen näön sillä lailla niin - huonoksi kyllä minä lukenut olen joka ikinen päivä ja yölläkin yöllä ulkoa ja päivällä kirjasta

no kuinkas te sinne Amerikkaan lähditte sitten
en minä tiedä minä tuota noin minä oli silloin Ahlaisissa - uitossa ja tuota noin siellä oli minulla niin kova työ sen kevään että että en minä ja se oli aina koko joka päivä ja se oli niin raskasta työtä sitten ja vaarallista molempia ja minä sanoin sitten kun ne tukit meni siitä lävitse että en minä ole tulevana suvena tässä enää nyt uitossa ja lähdin menemään samana suvena - syyssuvesta niin Amerikkaan se oli yhdeksäntoistasataa viisi kirjoitettiin silloin kun minä menin
silloin meni paljon sinne
ei - ei sieltä meni kolme poikaa meitä meni täällä silloin
mutta siihen aikaan yleensä mentiin paljon
silloin mentiin paljon - laivat oli täynnä tästä kun lähdettiin Hangosta menemään niin niin siinä oli viisi kuusi sataa henkeä siinä laivassa kun se vei tuonne Englantiin se laiva oli nytkin vielä minä uskon hengissä minä jossakin lehdestä luin että sen niminen laiva on vielä mutta en minä tiedä sitten että onko se se laiva vai onko nimi vain pidetty
minkäs niminen se oli
se oli oliko se Artturi vai oliko se se Pollari jompikumpi se niistä oli minä en muista yhtään kumpi se niistä oli ne oli sisarukset laivat toinen meni ja toinen tuli Artturus kai se oli sen nimi
no minkälaisissa hommissa te olitte siellä Amerikassa
minä olin vallan metsätöissä samalla lailla niin kuin täälläkin en juuri vallan aina ollut mutta tuota noin se minulla pääasia oli tavallisesti tuota halkotyö sitten tienasi haloista ja se oli omaa työtä ei siihen tullut päällikkö puhumaan mitään se oli urakkatyötä silloin sai taala kahdeksankymmentä senttiä komppanian työssä päivältä ja se oli ja siellä päivärahassa kun vielä silloin joka paikassa oli ja tuota noin ja me tienasimme sillä lailla niin kolme ja puoli taalaakin päivässä niin se se kannatti silloin tehdä vähän raskaampaakin työtä sai jo kahden päivän palkan yhtenä päivänä mutta se että kyllä se sitten miestä kyselikin ja että jotka sen verran tienasi tuossa ne tienasi kyllä enin osa oli siinä että kaksi taalaa ne tienasi ei ne paljon muuta tienannutkaan ne jotka siellä halkoja tekikin mutta kun kaksi hullua miestä menee töihin väliin koettaa että kuinka paljon saa niin tulee sitten semmoisia koettaa toinen toistansa väsyä
no minkäslaista siellä oli olla
hyvä oikein hyvä muuta kuin se että ilmanala oli semmoinen että se ei koske minulle tai se oli kyllä tuossa Michiganissa olin että se oli talvella kyllä pärjäsin kovin hyvin ja syksy ja keväin mutta suvi oli niin niin huono että siellä en minä pärjännyt siellä enkä hankkinut olla millään minä olin aina kipeä pääni kumminkin jos ei mikään muu
olikos siellä niin kuuma vai
oli sen kuumuuden tähdenpä se juuri oli joksikin seipäänreikään paistoi aurinko niin kyllä sen tietää että se silloin on kuuma eikä ne silloin oikein paha ollut semmoinen päivä kun aurinko kirkkaasti paistoi mutta semmoinen kun ei aurinko paistanut yhtään muuta kuin oli ihan keltainen niin silloin oli kuuma se oli muuttui ihan keltaiseksi aurinko sai katsella rauhallisesti kun tällä lailla näin istui paikallaan niin ei ollut kauaa kun oli kengät vettä täynnä kun ihi juoksi ihosta niin tee sitten töitä
siellä taisi mennä mies huonoon kuntoon
juu siinä tuppasi menemään mies huonoon kuntoon

siellä oli joku paha tauti nimeltänsä feeperiksi sanottiin että jos vain siihen mies joutui siihen feeperi tautiin niin kuumuudessa sekin - johtui niin se oli melkein sen meno tai jäi siihen joku vika sitten jos tuota noin siitä pääsikin
siellä oli miehiä monesta maasta
niin joka ikisestä maailman osasta siellä oli miehiä silläkin paikkaa kun minä olin niin minä usko semmoista maata ollut minä noita en minä joutunut siellä minä uskon näkemään japanilaisia mutta kiinalaisia kyllä minä näin ne erotti kaikista nämä ja intiaanit ja neekerit ja ja kaikki tyy kyllä niitä siellä joka sorttia oli sitten ja täältä Euroopasta sitten joka maasta
minkäslaisia työmiehiä ne neekerit oli
- ne oli laiskoja eikä ne ei ne semmoisissa töissä ollut lainkaan niin kuin suomalainen on niissä raskaissa töissä kaikissa ei ne noin en noissa paremmin noissa rantatöissä niissä -- lastauspeleissä niissä ne oli ja lossauspeleissä ei ne ei ne sydänmaalla - ollut mutta ei ne pystyi olemaan sitten missä vain jos se oli kuuma tai kylmä
no entäs intiaanit
intiaani se on joksikin yhtäläinen ihminen kuin suomalainenkin hiukan keltaisempi sillä ei ole juuri oikein niin minä sanon että ei ole juuri oikein isoa eroa lainkaan muuta kuin se että siitä väristä sen - muutkin tietää että suomalainen on valkoisempi kun se ja sitten nuo ranskalaiset ja saksalaiset saksalainen on hyvin suomalaisen sorttinen mies semmoinen kai niitä nähnyt olette eikö se ole hyvin valkoverevä mies
onhan se
mutta nuo on ranskalaiset ne on tummaverikköjä ja englantilaiset on ja valkoisenvereviä mutta intiaani se on se on semmoinen vähän niin kuin kellahtava sitten ne kyllä teki töitä - muitakin että ei vain ne siellä - rantatöissä ollut niitä kyllä siellä näki noin kun kaupungissa kulki niin niitä näki sitten kaupungeissa oikein aika lailla minä sitä tiedä mitä he siellä hommasi sitten
sattuiko siellä tappeluita tulemaan kun oli monenlaisia miehiä
ei siellä oli niin kova rangaistus ei uskaltanut tapella siellä oli pienempi tuomio kun tuota noin toisesta veren pani liikkeelle niin kaksikymmentä vuotta niin ei suinkaan siihen paljon tarvinnut että toista kuonoon sen verran löi että veri juoksi niin siitä sai kohta kaksikymmentä vuotta ei siellä ollut sen siinä oli semmoinen laki en minä tiedä onko hän nyt muuttunut mutta silloin kuusikymmentä vuotta takaperin kyllä kai se sentään muuttunut on ne lait jo
montakos miestä siellä asui yhdessä
se oli minä olin semmoisessa paikassa että oli kuusikymmentä miestä yhdessä asumuksessa töissä ja sitten olin semmoisessa työssä että ei ollut kuin joku henki ja sillä välillä sinä kaksikymmentä ja neljäkymmentä ja kuusikymmentä miestä niin oli - ruokapaikassakin yhtaikaa siellä - niin kuin siellä metsäkämpillä ja se oli sitten taas noin kun kaupungissa oli ruokalassa niin se oli sen jälkeen kummoiset tilat niillä oli niin niin sen jälkeen ne otti sitten mutta hyvä hoito meni mihinkä vain
opitteko paljon englantia siellä
en minä siinä kerinnyt - semmoisia opettelemaan sen verran juuri minä osasin puhua että ei minun tarvinnut tulkkia käyttää kun minä jotakin lähdin kulkemaan tai jotakin menin ostamaan niin että minä siellä itse omin taitoni pärjäsin kielikirjassa rupesin katselin sitten ja opettelin siitä sen verran niitä ei se tarvitsee olla olisi - semmoisen kumppanin kanssa siellä ollut että oli että ei yhtään puhunut mitään muuta kuin sitä englannin kieltä niin ei sen kanssa olisi tarvinnut olla tarvitsisi olla tuommoinen parinkymmenen vuoden vanha mies niin yhtaikaa kun pari kolme kuukautta niin on puhdas kielinen mutta minä olin jo vähän liian vanha ei tahtonut kieli enää käydä ymmärsin kyllä paljon kun puhuttiin mutta en saanut vastattua osannut

minkäslaisia ne paasit oli siellä ne pomot
se oli sen jälkeen toiset -- oli hyviä niin kuin täälläkin toiset oli hyviä ja toiset huonoja siellä oli olin minä yhdellä suomalaisen paasinkin alueella mutta se oli paha suomalainen paasi kyllä toiskieliset oli paljon parempia
teettikö se suomalainen liikaa töitä vai
ja haukkui aina ei tahtonut oikein kelvata mikään sille aina sai moitteita
vaikka oman maan mies oli
niin ihan suomalainen juu mutta semmoisia ne on sitten niin ne täälläkin on että ei niille kaikille pomoille pysty mitään tai siihen aikaan niin se on eri niidenkin täytyy nyt olla jo vähän aisoissa niiden pomojenkin ei ne uskallakaan puhua enää mutta silloin ne sai puhua mitä tahtoi vaikka olisi mennyt mihinkä maahan

te kävitte kaksi kertaa siellä Amerikassa
minä olin poikamiehenä toisen kerran ja tulin kotiin ja otin akan ja menin sitten kun huomasin että että minulla on nyt akka mutta ei ole mihinkä minä sen akan vien ei ollut asumusta täytyi mennä tienaamaan että saa asumuksen ja sitten minä olin siellä niin kauan että minä sain vähän rahaa koolle niin ostin tämän asumuksen sitten kohta sain hyvältä paikkaa keskeltä kylää
paljonkos maksoitte tästä silloin
tuhannen ja kahdeksansataa markkaa
sen aikaista rahaa
niin
onkos tämä suuri paikka onkos tässä tonttia paljon
ei tässä ollut tässä on ei - jokusta aaria vaille kaksi hehtaaria tässä kappaleessa on mutta se että minä ostin sitten jälkeen päin tuolta lisämaata mutta ei tässä kappaleessa ole se on peltona kaikki tuossa noin päin jokea
no ei tämä maa vielä elätä sitten
joo jaa mitä
ei tällä maalla vielä elä sentään
juu kyllä mutta en tiedä mahdanko kuolla kuka sen tietää minkä vielä - minä viedään vielä
no ei suinkaan ketään kotoansa pois viedä
kylläpä ne ne - vie vie ne täältä viedään tuonne Noormarkku Noormarkkuun kunnantalolle kuolemaan ne on monta ihmistä viety kotoa pois kun ei viitsitä että sillä lailla kun tulee vallan hoidettavaksi ei viitsitä hoitaa kotona
onko se siellä Finbyssä vai
on se on ei se ole Finbyssä se on täällä paremmin Harjakankaan puolella se talo oikein sitten saa sanoa että se kuuluu joksikin Harjakankaan kylään mutta on vain raja erottaa jo että se on Finbyn puolta sen puolesta se on viimeisiä taloja kun - Finbyhyn päin mennään täältä niin siinä Harjakankaalla kyllä sen näkee se on erikoinen erikoinen talo siinä kun vain huomaa katsoa juu siellä siellä ne kuolee sitten kaikki joksikin minä olen monta kertaa sanonut sillä lailla että tuota noin mitä niitä sinne laahaatte niin kuin tuostakin yksi pariskunta kuoli justiin sillä lailla ne se nainen kyllä kuoli yhtäkkiä se vietiin senkin tähden kun tuota noin niin - siinä oli hiukan henkeä kun se putosi yhtäkkiä - se ajoi halkoja sirkkeliin se nainen ja putosi -- meni siihen - yhtäkkiä läjään ja sitten lähdettiin viemään sairaalaan sitten mutta tuo kuoli se sinne kohta sitten että ei se siellä semmoiseen paikkaan sopii juuri yrittää sitten mutta sen mies sitten kuoli paria vuotta jälkeenpäin ja se vietiin sitten sinne kunnantalolle ja minä olin juuri siinä hiukkaa ennen sen miehen tykönä ja minä näin että ei se elä elä kauaa ja jos minä olisin sen miehen nähnyt joka tuota noin sitä siinä hoiti niin minä olisin sanonut että älä sitä mihinkään vie tuota noin se on tästä viedä paljon - lyhkäisempi tuonne kappelille se kuin että Finbystä sen tuotte mutta en minä joutunut näkemään ja se vietiin yöllä sitten oli viety ja minä ehtoosti siellä olin ja niin kävi seuraavana päivänä tuotiin kappelissa tämä tuotiin kappeliin jo minä näin sen niin että että tuota noin se ei elä
onkos teidän vaimonne jo kauan ollut kuolleena
se se on jämtti kymmenen vuodet tulee nyt juuri syksyllä se viisikymmentä ja kolme kuoli syksyllä - mikä se oli jo marraskuun aikana kai se oli
olikos teillä paljon lapsia
kolme
poikanne pitää tätä
ei tässä on likka asuu ja poika asuu Porissa ja yksi on Hämeenlinnassa

sillä joka Hämeenlinnassa on se onkin vanhempi - lapsista niin sillä onkin kovin paljon lapsia sillä on yhdeksän lasta kanssa ollut ja
taitaa jo olla lastenlapsetkin naimisissa
on niitä jo osaltaan mahtaako olla - mahtaako olla muuta kuin kolme naimisissa jos ei nyt juuri hiljan nainut ole että ei ole vielä tietoa saanut
täällä on kummallisia nimiä täällä Noormarkussa Semmoinenkin kuin Myöntävä tuolla semmoinen kylä
jaa Myöntää
Myöntävä
en
tuossa on semmoinen tienhaara kumminkin
niin - niin se on sanotaan Myöntääksi oikein sitä kun menee tuo tie tuonne se on iso kylä tai ei se suuri ole no aika pitkä se on ja leveä kanssa
mistäs se semmoisen nimen on saanut
en minä tiedä siitä enkä tiedä et siitäkään että mistä tämä Lassila on tämän Lassilan nimen saanut tämä Noormarkkukin oli ennen Kloosmarkku kun se on muutettu Noormarkuksi mutta sitä en minä tiedä että millä lailla tämä Lassila on sitten saanut nimensä
se Noormarkkukin on kummallinen nimi
niin on se on kyllä
mitäs se tarkoittaa
en minä tiedä se otettiin Kloosmarkusta tehtiin Noormarkku no sitten on Pomarkku rajanaapuri
olisikos ne jotakin ruotsinkielisiä nimiä
kyllä kai ne niitä on ei suinkaan ne muita ole että sitä yritettiin sitten suomentaa niin kuin Noormarkkuakin niin panna se Noormarkuksi kun se on Kloosmarkku niin se on jämtti ruotsinkielinen nimi niin niin sitä yritettiin sitten suomentaa mutta semmoiseksi se sitten tuli mutta tästä en minä tiedä en minä saanut kuulla tätä Lassilan nimeä että mikä se olisi ollut kai tämä on se alkuperäinen nimi mikä tälle on pantu tähän on tullut Savonmaasta niin ensimmäiset asumukset tähän kylään ei silloin kun ei täällä ollut ketään vielä
mistäs semmoista olette kuullut
kirjoista minä olen sen katsellut että ne on tosia että ei ne noin oikein semmoista historiallinen kirja että ja ne teki tuohon oli tuossa sen piti olla sitten se ensimmäinen pirtti tuossa noin tuossa mäen päällä tällä puolen jokea tässä meidän pellolla ja siinä on ollut joku minä tiedän sen siinä on vielä tulee nytkin jotakin hiilenjäännöksiä sieltä syvältä siinä on ollut joku asumus mutta en tiedä mikä mutta talo kai siinä ollut on sen tähden tämä talokin nimensä saanut on Savo tämä on Iso-Savo josta tämäkin on lohkaistu niin kun se on Savosta kotoisin se mies ja tuota tuossa päässä kyllä on sitten Vähä-Savo sinne meni sitten tämän Ison-Savon poikia sai sen sieltä - perintökappaleeksensa sitten se sai Vähä-Savon nimen
tuosta toiselta puolen tien on joku talo palanutkin eikös ole
joo se on tämä oli suuri talo tämä Ison-Savon talo niin tämä on tämä oli toista manttaalin talo jos sitä tiedätte että mitä se manttaali meinaa montako hehtaaria mutta kyllä se vaan paljon meinaa kun tässä on nyt nämä talot kaikki niin tästä Savon maasta otettu ne paalutti itsellensä ne jotka tänne tuli ensisti ne paalutti itsellensä niin kuin nyt paalutetaan noita metallimaita vanhempien puheiden mukaan minä juttelen
olikos se niitä Savon taloja tuo mikä missä on kivijalka jäljellä enää vai
jaa kuinka
tuossa ihan vieressä kun on nuo kivijalat vielä
niin - se oli tuossa se tämä Savon talo sitten muutettiin tuohon ja siinä oli se siellä sitten joutui tämä Ahlströmille tämä talo ja koko talo ja sitten Ahlström myi siihen sitten tuonne Kullaan osuuskaupalle tuosta tontin ja se - teki sen siihen tuohon kaupan sitten ja sitten se poltti sen ja se on nyt tuossa tuolla lailla
Tästä on muuten kauhean kivinen tie tuonne Noormarkun kirkolle
kyllä kyllä tämä on
kivistä harjua
niin mutta hyvä kasvillisuus on ne missä sitä sopii tehdä ei tässäkään mäessä vaikka tämä on korkea mäki ja se on tuommoista karimaata niin siihen ei ole tullut ikänä katovuotta minun aikanani kumminkaan
oletteko ollut metsätöissä sen tien varressa
olen
kuinkas semmoisesta kivikosta saa puut pois
no ei sitä tiedä oikein sanoa lunta oli kyllä aika paljon niin täytyi edellisenä päivänä niin katsella jo että mistä tuonne tien saa ja sotkea sen lumen sinne piukkaan niin sai toisena päivänä aina kun pakkanen oli niin sai toisena - päivänä ajaa sitten jo hevosella sinne niitä ja sieltä vedellä sitten kivienraosta niitä siellä on aina semmoisia välipaikkoja aina että ei ne ole että siellä juuri pääsee menemään kyllä se on kyllä ikävää kyllä ajaa tukkeja sieltä pois ja muuta puutavaraa kyllä sen saa niin sanoa mutta kyllä sieltä vain pääsee ei niitä sinne jätetä
siellä katkaisee hevonen pian jalkansa
ei ei siellä ole ei että ei tullut niitä vahinkoja lainkaan minun aikanani ole ei kukaan valittanut että olisi loukannutkaan
mutta kyllä se tavallisen kivistä mäkeä on
mm mutta tuota noin kuule jos ei se ole ei se ole läpilouhua vaikka se kivistä on mutta kun ei ole semmoisia holjuja että sinne sopisi - jalkansa pistää tämä on semmoista vain muuten kivistä että ei mutta ei tämä ole semmoista läpiholjua läpiholjussa siellä kyllä tekee mitä vain mutta niitä paikkoja sitten koetettiin vähän väistellä kun ne tiedettiin että missä niitä on ja sitten lumella painettiin talvella piukkaan että kannatti
niissä mäissä on kovasti mustikoita nyt
ne jaa mitä
siellä on mustikoita kovasti nyt
niin on siellä on sitten niin - kun minäkin näin eilen menin metsään tuohon kun piti mennä vihtoja ottamaan vihdaksia tuosta mäestä ja ja kun minä - minäkin rupesin näkemään mustikoita minä sanoin että että mitä lajia mustia tuossa on ja ja kumarsin vähän alemmaksi ja no sai ottaa tuolla lailla lypsää niitä siellä oli lapsia sitten noukkimassa polvillansa ne vain oli ei se noukittiin paikaltansa ja puolukoita tulee ja
teillä on kanssa tässä vähän puutarhaa
niin on se on niin huono jo ei nuo uudet omenapuutkaan omenoitse lainkaan ja nuo vanhat tahtoo ruveta jo ränsistymään siinä on yksi puu niin toistasadan vuoden vanha tämä joka tässä juuri lasin alla on niin nuo on kyllä sen ikäisiä kuin minäkin olen nuo toiset isommat puut niin ne on minun ikäisiäni
näkyy niissä raakileita olevan
juu kyllä niissä raakileita vielä on toisina vuosina on oikein oikein hyvinkin mutta - olen noissa lehdistä katsellut ja radiosta kuunnellut että ei tuota noin että ei - tule mihinkään omenia kuin hyvin huono sato että talvelliset pakkaset vei ne silmukat poltti jo vaikka kukoisti niin kauhean hyvin niin ja ne kaikki omenapuut oli niin valkoisia niin kuin pääsikin mutta en minä tiedä mihinkä ne kukkaset minä sanoin minä pidin niistä vähän vaaria niin minä sanoin että ei niistä tule omenia kun ei ole mehiläisiä mehiläiset se on kun omenat kasvattaa ja kun väliin on mehiläisiä niin että että semmoinen surina kuuluu jo ison matkaa kun on ihan täynnä puu niitä mehiläisiä
no kiitoksia nyt oikein paljon sitten kun juttelitte näin tässä nauha loppuu justiin
kyllä kai se kyllä mar sitä on tässä jo -